Wǝ́ pɨrǝŋ lah taa lǝ̂ wǝǝ, ǝ lǝ́ǝ kǝ otuiye kɨtɨŋkǝ ya hiaŋ ko turu ŋ nóo koonu lǝ̂ kpɛŋ kɨ e ci a pa ka caa ŋwǝ. Olóo fuu anyaŋyǝ mǝ ǝfǝŋtuiye pǝ lóo kuŋ kɨ bǝ kǝ yǝ o kuŋ pɨrǝŋye ǝ vǝ ŋ kǝ yǝ a la lɛ oturu e le ci a yɩrɩ wǝǝ, nyiye kɨtɨŋkǝ ponu mǝ lǝ̈. Mǝŋ loo poŋ mǝ lǝ̈ wǝǝ pǝ lóo koru e tii lǝ̈ otuiye kɨtɨŋkǝ wǝ la hiaŋ kǝ́ a lah caa wǝǝ, oturu ǝ lǝŋ tii nǝ yǝ wǝ́ mǝŋ lǝ+ ŋlǝ̈ o lo turu ponu ǝ lǝ pɨ o lo nuŋ wǝǝ, oturu ǝ lǝ kǝ otuiye a la tɛŋ kpɛŋ oturu pǝ leh ci ǝ fɨ otuiye pǝ fǝ pǝ po koonu lǝ̈. Ǝfǝŋtuiye mo ye mǝŋkǝ́ ŋ neh mǝ re lǝ̂ mǝŋ fǝ nɨ mǝ yee wǝ ri ŋ wǝ nutǝkpɛŋrǝ sa lǝŋ mǝ ko, ne enyipǝ pǝ lǝ nɛ? Pǝ láa taa enyipǝ? Pɨrǝŋye le le lemi mǝ nǝ tǝ lemi wǝǝ pǝ lǝŋ yee mi nyi lo turɔɔrɔɔwǝ aɖɛ ko turu ǝ lǝŋ ke fii a lɛ kɨ oturu pǝ ya lée yee mǝ lǝ̈ cotuiye kɨtɨŋkǝ wǝ lǝŋ poŋ ayɩrɩ wǝ. Kǝto vonuŋ o loh ko wǝǝ, a láa yɩrɩ kǝ́ wǝ lǝ wǝ fǝ kpɛŋ e ci o mǝ ko. Mǝŋ paa a lǝŋ taa yewe wɔɔ kɨ ǝ kǝ́ tǝǝnɨ ŋwǝ a lɔ otuiye a lɛ paa kotu pǝ le yi pǝ lǝh pɨ lǝ̈ paa ko turu o loo ko wǝ loo poŋ. Kǝto vonuŋ pǝ lah taa lǝ̈ wǝǝ pǝ láa yɩrɩ kǝ́ nyiye ŋ lǝ ŋ fǝ kpɛŋ e ci o mǝ ko. Oturu e le ci ǝ kǝ otuiye o lo ku lǝ̂ tǝ lemi pǝ ŋ pwo lǝ̂ pǝ pɨ wǝǝ jeece a láa caa nuiyǝsa? oturu lë a la tɛɛnɩ ǝŋ náa caa nyiyǝ sa gaamɛye vo o lo ko e lée fii wǝǝ, oturu wǝ lóo poŋ ayɩrɩ.